Bahari amun jar abah mama ku kan makanan yang kawa mem- maolah kita tuh maitihi barang lah maitihi apa kah kawa jelas tu wortel magin ku ganal nih sekalinya membaca ke sana kemari mencari tahu sekalinya selawasan ini tuh dibunguli wortel tu sekalinya kada <hesitation> kada yang supaya mata ikam kada mines tu kada sekalinya supaya kita tuh handak makan haja sekalinya lain gasan mata kita tu sehat segala macam amun handak mata kita sehat ya bejejauh dari komputer tu pang bejauhi radiasi amun makanan nang menyehatkan mata pinanya kadada pang selain ikam meatur kehidupan ikam ja makanan nih kan sebujurnya gasan awak kayapa maulah awak tu sehat sehat berait lah kesemua awak kada baya ke mata supaya kawa maitihi binian bungas tu kada pokoknya mata ni <hesitation> inya musuhnya baya radiasi habis itu ikam rancak mangucik mata ikam rancak manggosok mata amun tekana dabu segala macam itu ja musuhnya mun handak mata tu sehat hindari yang kaitu kaitu tuh mun makanan kadada yang spesifik gasan mata tu kadada makanan. <hesitation> Memang gasan <hesitation> awak barait ja makanan tuh handak belamak ya makan kam alpukat lawan hintalu amun ikam handak hidup sehat makan sayur hibak hibak tuh makan sayur hibaki nasi tapi dikurangi sedikit amun ikam handak sehat habis itu daging daging dikurangi kalo pina tegang leher kawa jua yaa amunnya gasan mata kadada lagi pang makanan tuh yang penting tuh mahindari yang tadi tadi tu ja kaya mahindari radiasi mahindari ya diusahakan amunnya bejalanan helm ditutup amunnya bereraunan ke sana kemari ya bekacamata paling kada gasan manutupi mata tuh nyaman kada masuk debu nyaman kada masuk <hesitation> siapa tau guring tamasuk tungau kah apakah kayapa kada paham jua ya paling kada munnya gasan mata itu lah makanan tu support gasan awak lah tamasuk mata jua.